'Ngo chataj si 'hiaj chuj bin achi'i chuj 'ngo sikaka chuj, chataj ni hiaj anin rruba chuj ka taní chuj, ni ché chuj ni naran' chuj 'ngo hiako ni naran' chuj 'ngo ra'a koj taj ba ma'an 'ngo rasun, bin nari' chuj ni hiaj ni'hiaj chuj si ka'hue kini'ñanj ta kuenta kunun'ngo taní chuj, ni achi'i chuj ni ché chuj naran' chuj ni naran' chuj hiaj nasíj chuj ni 'hiaj chuj sikaka chuj, ni'hiaj ne' si 'hiaj chuku lí tan ni nitaj ra'a chuj run' ba ra'a ne' mánj, sani chataj lí ni urin du'hua chuj ba nga kuenta 'hiaj chuj sikaka chuj, sani bin 'ngo sikitinj man hiaj rukú si 'hiaj chukwi chuj ni uruj chuj 'ngo chuj uruj chruj ni rukú ni nun chuj riñanj rukú ni abi 'ngo taníj chuj rukú ni tukumín chuj taníj chuj ta bin 'hiaj 'ngo nej chuku lí tan 'hiaj chuj sikaka chuj áj